﻿Dayye atsada ma rayuwa ma daryee tsakani da allah mu, kai mukalan ნ au sosai. Dan man bee na tankuu, ni mendee nnau belune, lewee nau kuwa wajen bakka ka kuunu, man may na taikauu a fataa, na teekau a terey, na teekau buhu karabii, toh dar 'yee kee, adamara uwata ka gamey mu, to dawadima na fatakau, dawadima na wey kabayma, daman ma'a' yakaw godiya ka ta'aala, dan mandii tala'etukuu, sai dai ku'ee godiya ka ka'i amman gaskiya metumu kai musan bane gambai, toh ka man matamobe dee, sai dai ma zawa dai, adai gwannali ma manya madumuu, kashilyaa abai -bai su taimakemu, dan gaskiya me'ifaa, mukala fau sosai. toh ai-sai kafatika-ka ai'sai kwara kuu, ka fatayee, a'kay kuzum, kan jawa ka 'yetu torii mabarbaima, kuzarka miyaku? kanaa ayema dugo duk dai, tune kau bai nee, to shi yasaka kanaa, me dudum mudai, mura3a kadai, agindagye toh gira kau agi, manya ma dammu, taimake mu mutalakokii, taimakemu zuwa anka taki, taki ma zamani kaa abunnan tai makemu. ﻿Dammu dalau, mu wayii, dama ma mandi ma'inaa, ke talaka kai wayyi, menb bai na tsira ka, tsira'eni, dan kasa kuzamfa tambay, gaskiya tsakani da allah kuzum tambay, toh ma addu, ah dai, ennta men mendi muka lankau madar'e amu, kan dage tala musai wa ɗi bay, ma addu, ah ye ubangiji kar tala musai wa ɗi bay. Dan men mi gaskiya gyi ɗan musam bone, toh amman tayadda ancai dai ku faa nee, ka'entaa, te ɗau ayemmu, mu barammu ha ɗi makaa toh, mu godan kau, mugodan kau wa talaa dagye dai barmu direle wan ɗii ma wuna dai, wake day, waii tsira ma kanni, mugodanka kumaa, dakkuka, fata nemu ka'abunnan mu'ya katuku godiya, mu'yakatuku godiya dagye dai tabbati mune, men mendi ku zabanka <hesitation> a dammu, ayemmu, dagye barmu alkairi a'atu, toh tsada ma rayuwa muu, toh munnah zawa, nazawaa kuma ta la, dai nemune, kuma mu'yakataku zuwa a dukuu, bendikwa baraku ma manya mamu imuu kuzayasu menmendike dinike, muzabanttuku, ku'ulasu akumasu, kumasu kali do kalansu kayee. ﻿toh ma, mudai 'yakau doi kagi tala ma amuu, tunda ancai mun zabanka sara ka dukku, mura3aka agyitiku, kunekau'ee labari adon men mendi farikau ka dumuu, men mendikau adare'eh, toh talaa dai kar kaye mu enta wanau ayan 'yenka madareh kai, mu kalan bane sosai, tala kuma kar taytu inta aye bai, ko a lewu ko a dike ma dukemum kar medi wanau, ayan bay, kar medi ita bay, dan gaskiya mukalan fau sosai, toh mumaa addu'ah tala, barmu tsira mendii ma zinaa albarka makatumu, toh bay kuti kuma, muda kai toh zawabem man iyam'tuku kar ku kyali ku tomai da a'aah, waya kasu a banka ɗee a'ah waya kasu a banka ɗe bay, to mara donfaa, toh mara don ,mudtundakuka taruka manya, anya mun su nemune faa, <hesitation> su ne mune domin min gaba ɗ aya eh ka dumuu kayat dama tama tuku bay, dulakke dar'3ye na suko, toh shi yasa tsakani da allah mun dalau jagaa 'yemmuu. ﻿aii kwara kumma huzoo kama ranii ma'yakau huzoo kuma ma`yakau ma ranii, toh ko ku taimakemu huzoo ku taimakemu ma ranii, ma rani kuma damann, mu 'yakatau daman ka maruu toh maruu kuma ancai ayy sai dokau totee ma 'yakara 'yee, kanjawa ma ka jami bay bare ka wali ka'eeh wane ka ka'i kajigau cau dama dama mu huzai, ma huza kam, kan jawasi ka 'yakara tukau, ka waluka yee yinti kau belu kun nu, yee, ɗaci ka kwara tukau kama zunaa gabi bay yee, ka asa katu kau ka walakwar tara ma waɗi, ka wa'i ka maye tu gikku letuku kuza yii, toh amman ma rani anfa, dole fa sai mu 'yankau ka maru fa, maru 'yan kuma ancai go ɗaka 'yakara ma talaka, gaɗaka 'yaka ra ma talaka, to h shi ne mu, muro ნakadai, agi talaa emman agi tukuu ke ku.ula amanya yee, ai zawa tunfaa dum ma talaka, kwarakuu ma ranii, kam ka maru ma ina bay, kuma bay maru maa, sai ka sakan taki a zubni, eka 'yan taki bay yee, toh kan da ka duka mandi kasu taki, ka monɗi kasu taki bay, kannukau daba-daban toh shi yasa mu raნakau taimakemu man taimakemu afanni mawanta ranii roh, wanta huzo kumaa da mun da lau. ﻿tai makemu duk dai, ka taki ka amu, taki ancai ai'sai addimin ka kata dubu tukuu kunu, ko dubutu kau ba ɗu, kala ka wetakau kwana ko belu, toh ancay ka kata dubu ba ɗuma kwano wa ɗima ka we ɗi bay, bare har kwane belu nasi ko, toh ancai aisai daman she damu kaa, zuwa anka arduwa, zuwa anka tamagil, kwamai inda aba kwartukuye, ai.ice kai katare - kai katare- kai katara kayi, har kawai madadi ma a malanke, kawa madadi ma amalanke ka kuma a bai tara, ka wali ka kasa a bai tara toh enni ne mendi na taimakake a abu nan, toh ancai kalakanta bay kayi koshin, bare har kwam, kamu tukau zay kanii. bare har kwam kamu tukau zay kanii, koci ma ga ɗakau bya karatu kau bare kwam toh shi ne mu ra ნ akune ku taimake mu kataki muyi kwaraku, <noise> makwaraku, inka taki bay yee fa, ka wa ɗa bay kumaa, kakka rai bay faa, <hesitation> rai sai ka wa ɗa <hesitation> ankuni kaci katuka bay, ka bar ba ɗika tuka bay <hesitation> ca wunn mun ma dimunn muu kabar badi kan tuna ɗumamayy.